Lo re men jwa'nta ndyenmen jwi'men re- re men treya re men blazre re ngud laz jwa'nta nchat lo yamena re jwa'nta nke nimen re jwa'nta ndyenmen ngubimen- ubimen lo tamen naze re jwa'na jwa'n ta ndyenmen jwi'men xenak re ya teba' xe nak re jwa'nta nchuplaxa re ma'bana xe nak tyenxa thi nguxna xenak ko laxa thi mzina re jwa'na ndyenmen ntreya jwi'men per nayana xenak ncho zi niba xe nak ncho ni jwa'n ni ni chan rexa ta nak mdan lo yez xa mbro xob xa nak naba mbayna zianaza zera ndyenta re xa yo'louba naze kon re xa ta njwi' re yal bija naxaba mbesxa re men ndera xaga re polad nde men re yez- yez thij xaba re xabana ze nde zijxa re ngud laza, mbay na lo ngijxa jwa'naze lo chota nawue ngij men yata jwa'n ta nly- nly nly ndyen nda xa bro mi lon, mbay na tyz le xe ben ngij la tamod ndaxa mi lo'a mbay na tyz na akta kijla pues taga taga nak jwa'n an ndayaxa lo'a nabay mbayna naba na mbay ncheya yez re ze nchoga thi niba ze re ngud laza re jwa'na ngij nuxa mbay na ndagaxa na nkexa kare'a nde chuplaxa taxa re jwa'naza ze ngijmen ze yia nda re ngola nda re xabi xonxa bro xonxa. Len cho mas na bro nxon ze men xaya jwa'nata nly gana' mbay na cho lud xon pues taga nlixa ganza mbay na re ma'y nchoplaxa ma' nda ma' ndyobxa xis burza ndaxa ndaxa lo re neda nde chu blaxa taxa mbayna ze lo cho ora cho ma' mas nawue nchobla re ma'ya jwa'n mas nawue nly gan mbay naya thi diba nak nguch za ze ta ncho thi niba na ze re ngucha re jwa'na nchubxa ma' nkibxa yiz las ma' nalat nya prob ma' per nchubxa ma' naze nchub tirxa ma' ze ngabxa te' lad ma', naze ndyoxa nlaxa ma'ze len cho niaxa ze nlaxa ma' ze nda re men gota re men bii' re or bixa choga nchelax thienma' mdo tyz poja ngola ma' mbli cho zi xa mbli gan goney cha xa bii cha xa gota or bixa mblixa gan mxenxa nguch naze xa ya jwe' nguch kaxa nguch nayana, mbay na thi dibana nak jwa'n yate' baza yate' na neo na nkuan men kuan men ya yez ya na li ndo ya nabi ya ro ya naro gay metr xop metr o asta tzi metr na jwa'n nola naze ntoxey ntomena ze nchal niba naze nkemen yepa re jwa'n bix loney lo re jwa'n bix mbay na re jwa'na lad ya'ya ngabxa te'na. Ndyob ziba naya ntolo ndebe za ndyob thiba chan re men got na ndyob thi chan xa bi, chan men got tud ludxey le chan men bi tud naroxey mbay naze nke ndab lencho choja- choja ndyen nken ndab lad ney za, len cho mbly gan mken ndab asta yek ney ngol xa re lar re- re kuanpa mke men lo ya te' xa ya jwe'xa jwe'xa na gabxa re jwa'naza jwe'zey chanxa jwa'na na mbayna naba ze yo zi yal nale yo zi kani mbay na ze tya ze tayaxa jwa'na lo xa ta mbly gana lo ya teina' nabay, re jwa'na nak yal bij nzo yez rea' na ndab blod men tabmena mbay na re yal bij nly buena par lo re orbix par lo rexa yena par lo re men nabez ta nzoba tak nawue nryaz renmen nawue ncho tyz nzo- nzo cho ndyak ty xan ndyak cho thi xab ndobla lizla ndyakla cho zi yiz nkyakla cho thi anta jwa'na ndob blya xab, jwa' ludze po nzo lud yabij mbay naze tya ze rid ndaba luda yekla naba ndoxya naba ndo te disla nabaze mzyala cho cho zi ndo tya nde disnua naba ze bro te lud jwa'n ndyak la mbrote lud xyan mbrote lud xab ndyak yekla jwa'n- jwa'n len lizla jwa'na anta nzo lozomen njimen thi yal bij re yal bij ya nzo ta yez nare na.